براجع القرارات حجتي الاسبوع الماضي واشوف اذا كان في شي ممكن اغيره للافضل مثلا لو في فرصة ظاعت او قرار ما كان في محله بعدل الامور قبل ما تصير كمان ممكن نستغل الفرصة لاني اعرف وش بيصير واتجنب اي مواقف سلبية.